Mandeha am tranokala gn hôtely igny; da ao tegna ny manao gny famandria gny fandria, gny toera hatoria; da ao avao koa gny mandoa gny vola. Da vita izay da tapitsy.